Su nati yana kucheli atakira duniya ni tunti in nzi tun wacci yana kuchelir i zinker asham, mi asham ki si su aɗi ti nga barawa, nda sinta langari madan ker a kucheli nɗa thalada kari, babba ɗa a masalada lalle, nɗa masalaya kari ƙirata ashamni, toh yarna kuchelir ashammi tsuwa kota ina taka barka, swa si a laga, nga gati gaɗiwa ga dai tuwa shamwa, mi ngaɗi ka susumwa hyel a nalanga susum har ka kuri ashamni, saka asham a si yarna kucheli, mi saka thirkima yana kuchehi kamnya hyel ki vitsira, ik kuri vir ma kumari ngini ka piki, mdilaka ndik baiti amma ndaɗi kuri ka tsawa, tak beti ashamni ka mwanta a tadifu, taɗi wut tsi kirar wa, taɗi wuf vi silarwa tsu bura ɗin, hyel ki thlu ajiya ni, imir ni ki kuri, anti tsu gina mishitini har anti ngi kuri, ngir gwaditi aka hyel, tin nga kucheli ala hyel. Maɗanchar a kuchehi ndik sa imi ni, ki tsay langa kel kal, kam nya ashemni daga avana sai apta, sai imdir fala, mi mdina ti hyel aɗi centa cawa tsa wutu wa, mi ndi nati hyel ki chantakri tak hara arziki, mdi nati hyel pila on kura ni tsuwa, virini ki kuri mwa a ta kira sa'a, mburma na bila tsawa ka hyel nala bur sa'a mwara wuti nɗa. Ana yana kuchelir asham yana kuchelir thirkima shangada, maɗanchar a kucheli nɗa pira ko wani nɗa a si ka kwaliya. Ko wani mɗa asi, nɗa simsu, da sa irni, nda ɓwa cincin, nɗa ɓwa masa, kan mas mti ka, nɗiki thlirkima, asham tsuwa su aɗi ti nga turawa, nga mas sugar wa, nga mas shin kafa wa, nga mas yari wa, mdi gini a kiti kata sinta laga, mdi gini asinta langa, ngi naka mutu ma har nga jakti naka mɗa tsuwa, gima gir wuti lada, dama dak wuti lada, da wuti lada a tsi mji, gima ngi chabwi ngi naka mɗa, ga kuri ngi shingwa, kamnya hyel an naga ngi maswa ƙa kwaba ngi wa, anti yana kuchelir ashamni, ma ashan a si, yana pila sham ki si bwa ta timciwa ɗena dameti tsiwa. Mi hyel sinti asham yana pila ka hyel hara ndi vi sila ka buru kan kuwi ka buru, mdina tira tsuwa ka hyel yafetini yana bara asham ko thirkima. <noise>